देखो सा हुकम मना स्पेन रू जात्रोई एथियास तथ्य ध्यान हुवा मैं आप आ बताओ हुऊँ। जिस्यण की स्पेन एक विकसित देश हुवा आना पेहला स्तब्दिति ऐसा पूर्व तक राज्य किया हुवा है।